احنا عندنا واجد حر فبالنسبة ليي أي شي أقل من ثلاثين درجة اقدر اني اتاقلم وايها لكن افضل احنا بالنسبة لينا في البحرين، افضل شي عندنا يكون ابرد شي فعادةً احب ان تكون الدرجة بين خمستعش لي خمسة وعشرين، هاذا واجد حلو وما يفرق بين الصبح والليل لأن في النهاية احنا جسمنا يعني ما يتغير بس ان يكون ضوء الشمس موجود لو مو موجود